حل الباب هذاك ادخل فيه، تلقى ضوء كبير، كي عيط قال شكون هنايا، انطق واحد قالو راني اهنايا نعطيلك واش تحب واعطالو هدية كبيرة ،هي سيارة تمشي بالكهرباء، وخرج الطفل و افرح بيها والعب بيها.